<hesitation> Voalohany, tsy maintsy la- avory tany araiky lamba jiaby de avalogno, de avalogno aminjaigny ampidirigny tsikelikely agnatin'ny armoara de zay fô alaminy tsara de afôdy amizay izy tsy mikorontana.